אויב- אויב א פענסטער איז צובראכן און מ'דארף עס טוישן סאו, זאל מען ארויסנעמען די גאנצע פענסטער פון- פון די פרעים- פון די- מ'נעמט ארויס די גאנצע זאך און נאכדעם לייגט מען אריין די נייע פענסטער און אויב ס'איז צו שווער קען מען נוצן א קאמפאני וואס טוט עס.